एक स्पीकर से उत्पन्न होन वाली आवाज़ की प्रक्रिया काफ़ी रोचक होत है। स्पीकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होत है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ध्वनि तरंगों में बदल देत है। एको मुख्य उपयोग संगीत, भाषण या अन्य सामग्री को सुनने के लिए होत है। एक पत्री प्लेट होत है जो स्पीकर के अंदर लगी होत है और आवाज़ बनाने का मुख्य हिस्सा होत है। यह अक्सर कागज, प्लास्टिक या अन्य धातु से बनी होत है। एक वायर की कुंडली होत है जो डायफ्राम के पास स्तिर होत है और एक चुम्बकी क्षेत्र बनाने में मदद करत है। एक स्थायी चुम्बक के स्पीकर के अंदर होत है और एक स्थिर चुम्बक क्षेत्र प्रदान करत है।